<hesitation> Yani bu mama uma din ca ghuwi gha Sulha gha ltha Suwuyi muna rawa Ghinshina munangului ghi a lthayi ƙwanya muna pa ghau wulthina khin t’ivani ni ƙaghuma Sai ma nawa Ghinshina ma ci shamana ghikhin ghi a lthayimu k’wanyo ni raa muna khi lthakuna muna ƙudilla muna naha hi vari kwanya khi Tsu tsuwan Subu muna khin lthini muna naha hi var ƙwaya gh bau baghi nguili lthin ghi ndaka bugusi dapuwa ghikhi ghi muna kumiya ti Wulhin di Sirʒakwai ghingi cinica Suiʒakwi ca p’a ca ltha vinahi Sai muna baga jashin mun ndakau caba ECWA ‘yar Zaki gha bun di du primary school di ba muna kun Ihiu mira Jiɓɓi boni raa gha pi ghi ndaka ba p’a ƙan ghi ndaka ga ta yau tahiyai mun p’a ghi ghu ndaka dawa di duri ƙauna khin wi cani bu muna cinau muna ƙudila muna babura kamani gha cuwi di ba ghi ndaka masa di duri musini tam ghan wi a faki muba zhayiya Khin cani gu maba zha wi ca wali Khin cani ghan ga bawai diba ghi ndaka piya mu Sinau muna <noise> masau gha masi riʒa a data ghan ghikhi ghighu ndakhi ghi rawa Ghinshina kaman fi Larabi We Sai mu ndaka mada rawa Ghinish ghikhin cini ca fai wi a biyimai. <noise> ﻿Yani <noise> bu muna uma be har riʒa a datta gha c’uwi mu ta yau tahiyai mu rawa Ghinshina mu ngikunya mada piya.